Iyoo, <hesitation> ndi nyaana mo Senegal wo, Senegal ndéelim bo we. Biñaŋ Jíne bisaw, ntoote hemma, han nriŋi hemma. Nyaantina héde ntoonan Gambi, ntoote héde han nriŋ. Go gbango gsib go, go gí gbango gima húri yaa ge nyóbodu, ntoona a gí nriŋ nan a gí he wo húru.